Fanaky gn'asia resaky da misy gny bahut, misy gny table télé, misy gny table à manger, misy gny canapé meuble fipetraha, ah misy gny ino izy tiky, table de nuits.